निश्चिता पुरी तरह संभव तोआ माय हुझु देन ल्य मुळुक तर्क तू। हुझु साथ ज्य तर्क तू मम होदो ह्जे रिंग्ज्य जैसे की नीश रंग नीश पह नि्ज्या आइ त्रिभुजु शुमि कोनो तंग टोटल एक सौ अस्सी ही नि्ज्या, हुझु निश्चिता दृश्याजा तोह। आइ हुझु खिलाफ़ तर्क तू की कम से कम मेउ दिमाग मुळुक होदो नि्ज्या तेज नि्ज्या आइ होदो कभी कभी चगो सपना तंग्ज्य, ब्रह्म तंग्ज्य हतं पुरी तरह झुठ तू हुझु हिसाब्स निश्चिति समभाव माय।